Rua su ri hi nge klak anuam lea, <hesitation> mea de haa damin achok zaang khae beam treedane. Zan reihan mud thei lau lai te pohean, yu tube la maa teh. Rua su ri ngai thaa in, <hesitation> mud thi kathum vea phau tree naa min pui nasa lea bok treedane. <hesitation> Rua su ri hi nge klak nuam tree lea maa se thom nopaw han nei jaa he joan. Rua su ri hi nge klak anuam anuam em em trin lau ane. I naa omaa titu nei lem lau he joan. Rua su ri hi nge klak anuam maa. A maa i roju, <hesitation> pon tsua te, naa thok te nei tan joan. Rua su ri hi nge klak anuam em em trin lau ane. <hesitation>